Yang pertama ndia na'de i'ak i'ak ndia i'ak hias, i'ak pari, i'ak hiu, i'ak lumba-lumba. Terus moluska ndia noka pad'o, ma gurita, terus ma poek, ma ini lobster, terus bintang tasi, no landak tasi, ma ubur-ubur, no singa.